Iri macigit ciga thadur ba wurkisa kunaga nirvida hudara abaga zar yuwakaraga mamig zərkwasa ko allala a'ah koming davali thrna kobe zir kathanga huda zir ath zirbiradiya badima abaga kidgima thakadura davalithrna kwubazir kafalawo davalithna irin maga nagana daglda vakithma ghugantghug kafalawa di dadakwakwang marawa ma magugant gwug kafalawaga agan agan cuhrana aga bagu zər shayg tap mazir kupag to bulgu bulg kwan tap aya daga karfe bu dakwani kuzigatbi kuthna mai labagbi mai wurg wayag bi kai shalakut shalg wai hinana to maiwan kidgiti amma thakadura digin yakamata a hubuwa ma maiba maimiraya nahava takiya mage zuu. Pepe supa zərbira diya ga, to zəra shayaga hadahadana tap ma gaifaya to dakun kuna sai budhinkal kakani badikit ming, ming kuma ba dimamyi dakwani thad mazrmiya dakwan, kagani adda thikna kafalawa daky adde thikna mir dzamana tinibuna kafalawin badim nadbi wa thkni kafa agga hadgant badyuwa kadgant badzir yuwa kin kizigan thgali takiya digini, thakadur kam mathg zər yakaragu bi zər kusayaga kuku ming zər biradiyaga aahadan digiti ɓagabaga takiya, ənn daiga thakadur to maming ziɗaga ann atubazir kafin maming maming kafin maming kainan fa bafuru agga salgal nin magda, furu agga bapalma aggan gudu shig pal thakadura kuuna kuna paga kuna ku duhasinma mathy ming wanfe ba garin mgu bage lalagga bavakaya kai dakuna, amma amtakiran ma ming dai kam zer Zərdaha kafalawaga gwunt ka kam martiyi diyayakara haga karkura, to thkna yakarna iidara abdzadal palla dubu bu di kltha dubu bu diklhkrda kagani, ai maima daadan ma magagawi biya dimbi wada thiknathgkuni kidgiti, to ənwana cəwa takiya mung wal kinkinkin diga thakadura zərha masagl guda madigit ma nag zəra kiiya gucika kusan dubu klunch digina adda silgant wanir dakiya war pal, to maming kuma kuba flawaga athywanta zərpinta a balit tikar, ku wala badim ba thalnin kawaidai kunindaka kumushant bazərkafara zər dalara maming kafa a timga dugasa kudur kuydur kudur zərkafa ənwaga lalagya divakaya amgudu thakadura divaciya dugasa maming agga ushant ba kafin, to diginin nag nirvid mahdana thirna inbi Digitin wataran dabanan digit to dugvalithirna a thkna thing bud kunina digitin dakwan ann ann ann kariga thakadurin ming wanme kandgi a wuri kisni vavani maidik adda figin magayitoming, toh wankume kubazər shinkafa azign kuba garogarow koban jalufa kubawa a kubgat kubga ko ba zer dinkali husaga ma silgant silga ko a bulum mayiwa ba kariga zərha batakiya rigvant rig huda chotakiya dakwana badgana yanna yina ma zamayi kuma zamayi kimvaka nimyamma wahal mingvakai, kagani ndzigan dakwune mathy takiya argit ngahuda maye maminga alhamdulillahi mamaya saigodiya wannin dakwan macewa takiya badka zigu maina mana zəgu bankwaha amun to dzigane ga ba lele cingacig kumtakran ba.

Maimakun aɓɓakakari agga hudurtiranta koba yukaran anna ahiyan kizərha cewan takiyan ann fim magaya agga ba kokarin ann ann addingin kizərha kagam kalkalan bi to kagani innin innin nidgini dga zərh diga karegkan sai dai maming nina agazu ma mamyniya agga hinna kirvid mahdag ada baga dadar a sadasig zə zhila badigi a sida zhila wannam wannam badigi a sida zhiha takiya inzabakwaha maiya masada sig zhilar ki shayar dibradiya vus dadyya nus ba daik daika a fikara fig daadamzgila awara mai kina masada sig nin pepe supa madavali sadasig nina pepe supa kai vusa ba daik daka a fikara fig daadamzgila awara min kina sanu dadu a fikarfig daadamzgila am zərh yazigila. To yazigila figara figa badying kina madavali ma mung thaba zər ndara vakag thab nusa ma min zər kuda sugu sikura dara mung mung han zər kuba sigu sukura mana nabayakara amin usa to taga zhila takiya to minga sida sig zər dari buwa ko dari thba ko dari hkrd sugvdan naskura divim ma zir yakara to kaga anbavu hubga huthfde hug gaya adigan adigan a thakadura kaga maithy danduwa ki zərhi ta kiya. Zərhag dagal da fagyi mavguda dagala'a da ba kudayi əvgan mathgara wakyaga a'a vasgan zəra ma hayi anvaky nura hinkalan batvakaya badkuh nindgina bandkwah nidgina to kagani dikwahi badkun zəra divuda ba sahsahaha bagaitakiya digin baga minya digiti zigna, daguina digiti zigu nin daguina mabamin nina, dalithrna digit kam maba mainini agga cavadant shigagha ma falawa agga kunout zor faukaga zər aəsiya zor parpasuwaga zər shayag din birediya din medaraga din bounvitag maykwal cavada cavada shigagha maiwan duganti kn digiti, amma mamy digiti bayadda zakayi dashi kunina nabaga takiya digina to digan digan digan kakani mamain digit vakaga